Tëtäguasu Egipto pe yaja ñavaeyave jokope jereta guinoi ara desertico jaeko <hesitation> iroi arapeyave arakuvoave kavi jokuae omboipi araivogui jaema opa arakuvope jaema iviakura omboipiyave kuae arape oajaeteyeye arakuvo kuarai jaji omboipi kua araamagui jaema opa araivipe kua oipota jei ararupi oime guinoireta mopeti temperatura jakuvoyeye jare kuarai jajivi erei ojoma piyuyaerupi yave jaema iroija kavi ara yaendu